एबे डल्फिनवक सबह अनौथो अनौथो बात कहाँले जौत डल्फिनवा हुनुका सुन्ते कहियो फेरी हैने सुतलही । हुनुका जहिया फेरी जगले जगले रहलही । हसे डल्फिनवा सबह सास फेरके भेले जौत देउनकही बैरावमा यापन मुणिया ओपरा निसकाके हुन्क सास फेर्लही । हुनकी याको माछारिया सबहत पनिया भेतरा सास फेर्साइ हुन्का चाइ बहरा याके सास फेर्लही । हसे उअ छणके दोसर एबे याको डल्फिनवक सबह गुण कहले जौत अनौथो अनुथो बात कहले जौत दल्फिनवा माछारियाह चाही मासु खैलही नाही । देउनकही हुनुकर सदियोसे खाना कहाँले जौत माछारिया सबह हसइ । तर हुन्करा यागा जथी एले हुन्का उहे खैलही नाही खाए वाला चिजु पौले जौत । हसे सिकारी करके भेले हुन्का एस्करे एस्करे सिकारी हैने कर्लही नाही । बहुते जना मिलके सँगही जाके कस्के हतइ हसे हुन्का चाइ हसे सिकारी कर्लही नाही । हसे हुन्का कहवा कहवा जाएके भेले देउनकही अ समुहा बनाके ओसने बहुते जना मिलके गेलही नते एसकरे ओसकरे हैने गेलही नाही ।